<hesitation> makanan yang sayo sukai walaupun sederhana itu, macam sayur pakis sebenar nyo sayur pakis ni jugo susah nak nyari nyo, kareno setau sayo <hesitation> sayur pakis ni entah dak biso-dak biso di kembang biak kan atau dak biso di tanam kareno <hesitation> setau sayo sayur pakis ni tumbuh di alam liar <hesitation> awak pun dulu kalau nak makan sayur pakis <hesitation> harus ke kebun ngambil sayur tu dio ni tumbuh liar. kadang dak nentu kadang ado kadang idak, biaso nyo awak-awak ambek, bawa balek, biaso nyo emak aku <hesitation> kalau masak sayur pakis <hesitation> di bikin kuah pedas, di campur samo teri dikit <hesitation> di makan amo nasi panas aih raso nyo enak nian, lepas tu ado jugo sambal kuyung namo nyo, sambal kuyung ni orang-orang ni nyebut namo nyo keong sungai, cumo kuyung yang ado di tempatku-di tempat awak tu bedo samo yang ado di kota <hesitation> kareno kalo yang di kota ni kan keong lah tercemar samo buangan sampah orang atau yang lainnyo, kareno kito tau lah sungai yang ado di kota ini lah dak terlalu bersih. <hesitation> sedangkandi kampung sayo, keong ni masih hidup di sungai yang masih bersih <hesitation> sungai yang masih <hesitation> benar-benar ada di alam liar <hesitation> jarang di sentuh sama orang-orang <hesitation> dak pernah keno apo keno racun yo macam tu lah <hesitation> biaso nyo awak cari keong ni <hesitation> biaso nyo samo emak, kalau dak samo adik, kadang kito nyari kayung <hesitation> kuyung ni ado jugo dapat udang-udang sungai <hesitation> lepas tu balek terus emak awak lah yang itu yang ngolah kayu <hesitation> kuyung tu, dimano buntut kuyung tu harus di potong biak bersih nah biaso nyo emak awak kalo masak kuyung ni di bikin kuah pedas jugo macam sop cuma ini ado cabai-cabai pedas nyo <hesitation> kalau untuk makanan yang sederhano dan sayo suko tu kangkong, kenapa kangkong yang pertamo tu emang gampang di olah kalau di bikin pedas tu yo enak lah apo lagi kito orang sumatera kan biso apo suko nyo tu yang pedas-pedas, <hesitation> biaso nyo tu pagi-pagi tu awak kepasar gitu kan <hesitation> penegen masak kalau missal nyo ado nampak kangkong tu musti nyo beli kangkong. Balek-balek ke kost yo masak kangkong bikin pedas, biso-biso jugo di bikin apo namonyo sayur bening macam tu nah <hesitation> kalau dak kangkung yo pakis, kalau pakis di jogja ni kan susah nyari nyo yo, kadang kalau masak pakis tu yo di rumah kalau misal lagi ke kebun atau lagi mincing samo kawan nampak sayur pakis yo itu otomatis di petik tu sayur pakis nyo tu <hesitation> terus <hesitation> bawa ke rumah dimasak in di campur samo ikan apo tu namo nyo yang hasil dari kito mancing tu, yo gitu lah pakis, apo lagi yo <hesitation> ado bayam cuman bayam ni enak nyo di bikin yo sayur lodeh atau apo sayur bening gitu nah, kalau di bikin pedas kurang kalau sayo sayur bayam <hesitation> kalau dak iyo apo kemaren tu saya kan itu kerja lapangan di <hesitation> itu sayuran hidroponik yang di gemah ripah <hesitation> kemaren tu sayo tu <hesitation> ngurus sayur yang apo namo nyo tu bayam, bayam brazil namo nyo tu, kalau bayam brazil tu kalau di campur sama bi <hesitation> sama mie tu ya cocok lah apalagi hujan-hujan tu kan gitun kan, anak kost akhir bulan dak punyo uang makan mie ha di campur samo bayam brazil tu yo enak lah apo lagi yang mie-mie kuah tu.